بختار فقدان السمع لانه البصر اهو اهم شي في حياة الانسان واهو يعني اكثر حاسة يعني ما نقدر بشكل عام او انا شخصيا ما اقدر استغنى عنها حق الحياة والشغل بشكل عام واهي يعني اكبر نعمة في حياتنا